To ɗaŋnən ngar yo ɗaŋ mə yir ko ɗam mə yir tə gən musam man yan ci tu mya a kokari de mə yelitu yaddiyo ɗaŋ iyaye wom tə fi myani ma nainə mən ɓwa ngəni kuma ma lər gya gon di a kamata mya ni ma ngər won ɗaŋ iyaye wom tə fimi mən tə tli mə fi gopi fiye tə mən kar ɗaŋ tə fimi mən to ngər won ɗaŋ ca fara ngəni a yalt ɗaŋnəŋ ɗun tə voni dzub mya su tu mə yel yalt wom ngər won ɗaŋ ca fara ngəni tə gati mandə nyom ngən zaar sə kab kən mən tas a zaar sə zaar sə tə gai don məri wom tə tsən tə salama ko tə rawa səŋ a sake. Mya su mə tura shi a ləb monda nə karatu amma vərtə wom yan citu saura yalt tə saura ləb ɗaŋ ba caa tsən ngən wasən lafiyaŋ yan cin vərtə wom to amma mya su tu gobnati yatles ma tə mbi dər ngəni nə ngən monda ɗaŋ ca fara ɗaŋnin yana yi wom mya tsən tsən ngən lafiyaŋ mi ɗar ɗar ko yawon ko jan mən hari ɗa dya ta lərmi hari məndi to ngən mya wutu gi bamya sʊŋ amma mya su gobnati tə mbi mataki kab ƙə tsən ngən lafiya a ɗəŋ tə yalt wom gaɓa ɗaya shi yan wolər mi ci ngən ken mənɗi wo lər məri wom tu ngən mən ɗi bikos yangama wan ngai kya tsən kalau tsən ngən lafiya inta ka tu ngər won ɗaŋ ka bya <hesitation> bukatu dən wan ngai to yan ci so myani ɓasəm ɗun ba mə yir ngər monda ɗaŋ ma jera tu ga ngər won daŋ wo fara ken ngən ndə nəŋ mya su namboŋ tsən ngən lafiya mbətləm mə tu walwala won ɗaŋ konu wa dya tu biya bukatu yalt. Mai mə yel tu konu atu ngər won ɗaŋ cya fi ngəni a tsən ngən kə ɗəŋ yawon shi ya myani ba dya ma wutu gashiŋ amma gobnati tə lər ɗər ngənɗi a panni daban daban kə rayuwa.